Maakoroni ina waɗi liƴƴi keewɗi: maakoroni seewɗo, maakoroni ɓuɗto, maakoroni morle morle. Ina golliri- ina defire ko heewi. Ina waɗee e maafe, ina kañum tan ɓolum kadi.